عذراً ممكن تساعدني شوية؟ أنا جيت من منطقة جديدة وما أعرف الطريق أريد أروح لأقرب مركز شرطة لو تقدر تدلني على الاتجاهات بيكون لك جزيل الشكر كنت أتمنى ألقى أحد يساعدني في هالموضوع إذا تقدر تقول لي عن المعالم اللي تمر عليها بكون ممتن لك.